fyrirhugaðar framkvæmdir við Hvalárvirkjun gætu verið í uppnámi nái

Náttúrufræðistofnunar Íslands fram að ganga landvernd fagnar tillögunum og hvetur umhverfisráðherra til að friðlýsa svæðið öryggis og samvinnustofnun Evrópu gerir athugasemdir við nýafstaðnar kosningar í Tyrklandi þar sem Erdogan forseti landsins tryggði sér áframhaldandi og aukin völd alþjóðaviðskipti geta stuðlað að auknum mannréttindum segir utanríkisráðherra fríverslunarsamningar við Ekvador og Tyrki voru undirritaðir á ráðherrafundi EFTA í Skagafirði í dag Íslendingar mæta Króötum

á morgun á h m í knattspyrnu íslensku stuðningsmennirnir eru vongóðir og þakklátir Íslands og Landvernd hvetja umhverfis og auðlindaráðherra til að friðlýsa svæði við Drangajökul slík friðlýsing gæti gert út um hugmyndir um fyrirhugaða Hvalárvirkjun

hefur sent tillögu til Umhverfisstofnunar og Guðmundar Inga Guðbrandssonar umhverfis og auðlindaráðherra um að stórt svæði við Drangajökul verði friðlýst

landvernd hefur einnig skorað á ráðherra að fylgja tillögum Náttúrufræðistofnunar hluti svæðisins er nú þegar á náttúruminjaskrá en tillaga

svæðið töluvert suðurmörk svæðisins liggja um Ófeigsfjarðarheiði frá Melgraseyri í vestri suður fyrir Hraundal og

austur í Ófeigsfjörð

eru núverandi suðurmörk

sérstaklega mikilvægt svæði því að svona ósnortin víðerni eru einstök ekki bara á

ekki bara í Evrópu heldur á heimsmælikvarða heimurinn á ekki

ósnortnum víðernum svo eru þarna mjög mikilvægar jarðminjar

lýsir í rökstuðningi sínum og svo er þessu svæði náttúrulega ógnað akkúrat þessa stundina af virkjunarframkvæmdum svæðið er um tólf hundruð ferkílómetrar og spannar því fyrirhugað virkjunarsvæði Hvalárvirkjunar í yfirlýsingu Landverndar segir að óspilltum víðernum standi mikil ógn af virkjuninni og uppræta þurfi þær blekkingar að hún muni stuðla að raforkuöryggi Vestfjarða ljóst er að verði af friðlýsingunni setur það áætlanir um virkjunina í uppnám það er tekið fram í rökstuðningi Náttúrufræðistofnunar að þessu svæði er ógnað þessum fyrirhuguðum virkjunum þannig það er sérstaklega mikilvægt að við beinum athygli þeirra sem að einhverju ráða að þessu svæði og

hversu mikilvægt þetta er þannig já við styðjum mjög margar svona

það er brýnt núna að

það verði af þessari friðlýsingu og ráðherra er í aðstöðu til að gera eitthvað í Erdogan fékk

rúm fimmtíu prósent atkvæða en samkvæmt tveimur stjórnarskrárbreytingum sem samþykktar voru í þjóðaratkvæðagreiðslu í fyrra hefur bæði verið dregið úr völdum þingsins og embætti forsætisráðherra landsins hefur verið lagt niður sem fékk þrjátíu prósent atkvæðanna segist una niðurstöðunni hún þýddi engu að síður að Tyrkland væri orðið einræðisríki lýðræðis og Mannréttindaskrifstofa Öryggis og

og samvinnustofnunar Evrópu ÖSE gerir hins vegar athugasemdir við aðgang að kosningaeftirliti í landinu sem og ójafnt aðgengi frambjóðenda að fjölmiðlum útganga Breta úr e s b var í brennidepli á ráðherrafundi EFTA í Skagafirði í dag fríverslunarsamningar við Ekvador og Tyrki voru undirritaðir utanríkisráðherra segir viðskipti

mikilvæg til þess að stuðla að framförum í ríkjum þar sem mannréttindi eru virt að vettugi um hundrað og þrjátíu manns þar á meðal þingmenn og ráðherrar frá Íslandi Noregi Sviss og Lichtenstein tóku þátt í fundinum á Sauðárkróki fríverslun og samskipti EFTA

ríkja við e s b voru efst á baugi Guðlaugur Þór Þór

utanríkisráðherra sem stýrði fundinum segir ógn steðja að alþjóðaviðskiptum sökum

verndarstefnu hann skynjar áhyggjur meðal ráðherra EFTA ríkjanna já skilaboð okkar eru alveg skýr við viljum standa vörð um og efla það

Brexit var einnig ofarlega á dagskrá Guðlaugur Þór segir ekki tímabært að ræða hvort Bretland

gangi í EFTA en einhugur sé um að ríkin vinni náið saman að því að tryggja áfram viðskipti við Bretland og þegar fimmta stærsta efnahagsveldi heims þá munu hlutir fara á hreyfingu og það er í það minnsta mjög mikilvægt fyrir EFTA ríkin að við njótum góðs af því með einhverjum hætti dagskráin hófst með undirritun tveggja fríverslunarsamninga að Hólum í Hjaltadal annars vegar milli EFTA og þaðan sem Íslendingar flytja aðallega inn ávexti utanríkisviðskiptaráðherra Ekvadors segir mikil tækifæri í viðskiptum við Ísland og telur einnig að nýta megi þekkingu Íslendinga á sviði endurnýjanlegrar orku og

fiskveiða í Ekvador

þá var fríverslunarsamningur EFTA og Tyrklands uppfærður og hefur sérstökum ákvæðum um mannréttindi verið bætt við það eru meiri líkur á því að við munum auka samskipti við þjóðir meðal annars í gegnum fríverslun því að verslun er bara miklu meira en bara það að menn eru að skiptast á vörum og þjónustu fyrir peninga Guðlaugur Þór átti tvíhliða fund með

Tyrklands í morgun og ræddu ráðherrarnir meðal annars afdrif Hauks Hilmarssonar sem hefur verið saknað frá því í mars hann fullvissaði okkur um að hann myndi skoða þetta og koma þá með upplýsingar til okkar og ég vil trúa því að hann geri það og ég vona svo sannarlega að við getum náð árangri í þessu erfiða máli velferðarráðuneytið hefur ekki tekið ákvörðun um með hvaða hætti mál Braga Guðbrandssonar verður tekið til endurskoðunar ráðuneytið boðaði að það yrði

gert eftir að athugasemdir voru gerðar við starfshætti þess í óháðri úttekt fyrr í mánuðinum

Barnaverndarstofu við rannsókn á

svokallaða samkvæmt niðurstöðum óháðrar úttektar sem kynnt var í byrjun júní þar kom fram að málsmeðferð ráðuneytisins hefði ekki samræmst grundvallarreglum

stjórnsýsluréttar ráðuneytið hóf rannsókn sína í kjölfar alvarlegra ásakana tveggja barnaverndarnefnda á höfuðborgarsvæðinu í garð Braga eftir að úttektin var birt boðaði ráðuneytið að mál Braga yrði tekið til

endurskoðunar enn hefur þó ekki verið tekin ákvörðun um með hvaða hætti það verður gert né hver kemur til með að sjá um þá rannsókn ráðuneytið er bara að fara yfir það með hvaða hætti það verður gert ég veit að það er búið að funda með Kjartani Bjarna sem að vann þessa úttekt og ráðuneytið bara metur næstu skref í því efni í febrúar greindi ríkisstjórnin frá því að Bragi Guðbrandsson hefði verið útnefndur sem frambjóðandi

Íslands til barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna en tilnefningin var nokkuð umdeild Ásmundur segir Braga njóta trausts það liggur ljóst fyrir að á ríkisstjórnarfundi þar sem þessi úttekt var kynnt að þá var það algjörlega skýrt af hálfu ríkisstjórnarinnar að hann nýtur trausts til að til að vera í framboði til

þjóðanna það hefur ekkert breyst í því Ásmundur Einar telur ráðuneytið vera að bregðast við niðurstöðum úttektarinnar með róttækum hætti og að hún hafi ekki áhrif á hans stöðu sem ráðherra það liggur auðvitað bara ljóst

að ég ætla mér að klára þær breytingar á barnaverndarkerfinu sem boðaðar hafa verið og það er ekki neinn bilbugur á mér í því efni

leik Íslands og Króatíu

að sögn lögregluyfirvalda á staðnum hefur allt farið vel fram en í aðdraganda mótsins skáru Rússar upp herör gegn fótboltabullum í landinu já borgin Rostov iðar af lífi í dag og það er ekki síst vegna þess að núna klukkan fimm er að hefjast leikur Rússlands og

og svo langt sem augað eygir hér á

fólk að Rússar jafnt sem önnur þjóðerni og þar á meðal Íslendingar og við spurðum nokkra Íslendinga hvað þeim finndist um leikinn á morgun leikinn mikilvæga Ísland Króatía ekki bara Íslendingar sem styðja íslenska landsliðið á morgun Rússar eru miklir stuðningsmenn íslenska landsliðsins ég kem frá Belgíu starfa þar og er kominn til

til að sjá strákana okkar ertu búinn að fylgja liðinu allt mótið ég fór heim í millitíðinni

á Moskvuleikinn og er að koma aftur núna og stóra spurningin hvernig leggst leikurinn

ekkert

of illa sko ég held að strákarnir standa sig oft aðeins betur þegar þeir eru með

við vegg hvað segið þið strákar eruð þið stressaðir fyrir leiknum á morgun eða bara rólegir og þakklátir fyrir þetta

ferðalag sem við erum í bara mjög þakklátir ég er ekkert svo stressaður ef það gengur vel þá gengur vel annars er þetta bara búið að vera frábært ég segi að við vinnum þetta eitt eða tvö núll hvað er það besta sem þú hefur séð frá íslenska liðinu á þessu móti og hvað hefur komið

svosem ekki mikið

stig á móti Argentínu þessi

það gátum við sagt okkur fyrir leikinn

á h m eitthva sem mig hefði ekki dreymt liður í undirbúningi fyrir heimsmeistaramótið í knattspyrnu hér

Rússlandi hefur verið að uppræta hópa af svokölluðum

og stofnar jafnvel til óeirða

öryggisgæslu og eftirliti hún hófst strax í aðdraganda Evrópumeistaramótsins fyrir tveimur árum þar sem þónokkrar rússneskar

að fylgja sínu liði en einnig til að berja mann og annan

og annan allir sem hafa orðið uppvísir að óspektum í tengslum við knattspyrnuleiki hafa fyrirgert rétti sínum til að sækja leiki á heimsmeistaramótinu sérstök þarf til að geta sótt leikina en umsóknum allra sem hafa einhver um tvö hundruð og tuttugu tonn af olíu fóru í sjóinn við höfnina í Rotterdam í Hollandi um helgina

óhappið varð þegar skall á hafnargarðinum en umfangsmiklar hreinsunaraðgerðir standa nú yfir við höfnina það eru ekki síst fuglarnir sem

til sem þarf að hlúa að fiðurfé þar á meðal svanir gæsir og mávar hefur orðið illa úti

verkefnið er umtalsvert því talið er

hafi lent í olíunni auglýsingar þar sem útliti fyrirsæta hefur verið breytt með hjálp tækninnar verða sérmerktar í miðborg Kaupmannahafnar nái tillögur borgarfulltrúa fram að ganga þrír flokkar standa að tillögunni sósíaldemókratar sósíalíski þjóðarflokkurinn og

þar sem slíkar merkingar tíðkast á auglýsingaskiltum

dönsk heilbrigðisyfirvöld segja að ein af hverjum fjórum stúlkum á aldrinum sextán til tuttugu og eins árs glími við vanlíðan vegna óánægju með útlit sitt

þau sem eru mótfallin merkingunum segja að ungt fólk noti sjálft ýmis forrit til að breyta myndum til að mynda í farsímum sínum þetta er ekki í fyrsta sinn sem stjórnvöld í Danmörku gera athugasemdir við stöðluð

sendi franska

athugasemd í fyrra þegar dönsk fyrirsæta fékk ekki að taka þátt í tískusýningu á vegum fyrirtækisins því hún þótti ekki nógu grönn þrjátíu og sex sjálfboðaliðar héldu í árlega

á Hornstrandir um helgina í ár var

norðaustanverðum Hornströndum hreinsuð þetta er í fimmta sinn sem haldið er með sjálfboðaliða í friðlandið á Hornströndum í þessum tilgangi eins og fyrri ár var miklu plasti safnað rusl tengt sjávarútvegi svo sem net og net og netakúlur var

sem hafði komið sér fyrir á milli

ekki tókst þó að flytja ruslið burt þar sem varðskip Landhelgisgæslunnar sem hefur hjálpað til við hreinsunina undanfarin ár þurfti að afboða sig vegna annars verkefnis ruslið verður flutt til byggða þegar tækifæri gefst búið er að rífa ellefu af fimmtán byggingum Sementsverksmiðjunnar á Akranesi við niðurbrotið falla til fimmtán þúsund rúmmetrar af steypu og tvö þúsund tonn af stáli Sementsverksmiðjan á Akranesi er smám saman að láta í minni pokann fyrir stórvirkum vinnuvélum og þar með er sextíu ára sögu hennar senn að ljúka íbúar við Suðurgötuna á Akranesi

eru ansi vanir að hafa mjög takmarkað útsýni þeir hafa haft Sementsverksmiðjuna hérna fyrir sér í áratugi þannig að það er viðbúið að þeirra útsýni batni til mikilla muna þegar hún verður farin verktakinn er á áætlun

það eru hérna fimmtán byggingar og ellefu meira og minna horfnar sem segir töluvert til um verkið en en verkinu á að vera lokið í október þannig að það er nægur tími til stefnu enn þá eins og staðan er núna þá er er búið að taka svo mikið

úr byggingunum að það er farið að þvælast fyrir þannig að næsta skref

í byrjun júlí er að koma öllum þessum

af svæðinu svo verktakinn geti farið að athafna sig enn frekar tvö þúsund tonn af bendistáli og öðru stálvirki fellur til og þá eru ekki talin með tæki og búnaður úr verksmiðjunni steypan er fimmtán þúsund

rúmmetrar sem betur fer því það verður notað meðan annars til uppbyggingar á svæðinu þarna í kring af því að það þarf að hækka landið og þarna verður byggð í halla þrjú hundruð sextíu og átta íbúðir sem munu rísa á svæðinu þannig að við þurfum að hækka landið töluvert útsýnið verður stórkostlegt þetta verður fallegasta bæjarstæði landsins því lofa ég algjörlega hlutlaust mat algjörlega hlutlaust

mat það er ekki aðeins mannfólkið sem er áhugasamt um knattspyrnu þessa dagana gera þurfti hlé á leik í kvennadeildinni í Canberra í Ástralíu á dögunum þegar kengúra skoppaði inn á völlinn í fyrstu virtist hún ætla að standa vaktina í markinu og varðist af nokkurri fimi þegar leikmenn reyndu að hrekja hana á brott með því að sparka til hennar boltum kengúran sýndi lítið fararsnið á sér og

leikurinn tafðist um rúman hálftíma vegna hinnar óvæntu heimsóknar að lokum virtist kengúrunni þó verða ljóst að nærveru hennar væri ekki óskað og hélt á braut hún var ekki valin í liðið það dregur úr vindi í kvöld og nótt en þó má búast við áframhaldandi hvassviðri á hálendinu og fram á morgundaginn skýjað og skúraleiðingar sunnan og

hiti verður á bilinu átta til sextán stig

ég verð með h m til umfjöllunar á eftir fyrirhugaðar framkvæmdir við Hvalárvirkjun gætu verið í uppnámi nái

Náttúrufræðistofnunar Íslands fram að ganga landvernd fagnar tillögunum og hvetur umhverfisráðherra til að friðlýsa svæðið öryggis og samvinnustofnun Evrópu gerir athugasemdir við nýafstaðnar kosningar í Tyrklandi þar sem Erdogan forseti landsins tryggði sér áframhaldandi og aukin völd

alþjóðaviðskipti geta stuðlað að auknum mannréttindum segir utanríkisráðherra fríverslunarsamningar við Ekvador og Tyrki voru undirritaðir á ráðherrafundi EFTA í Skagafirði í dag Íslendingar mæta

á morgun

h m í knattspyrnu íslensku stuðningsmennirnir eru vongóðir og þakklátir

öllum er ljóst af hverju það er Ísland og Króatía leika á h m í fótbolta leikurinn hefst klukkan sex og þá ræðst hvort Ísland kemst áfram veriði sæl